<noise> ס'דא סאוער דאוו, האל וויט ברויט, בעיגעלס, ריי ברויט, קארן ברויט, <hesitation> באגעטס, <hesitation> חלה און אסאך אנדערע מינע.